थाइले <hesitation> हाँ, थायलैंड को इतिहास भी गणो रोचक छे। थाइलेंड एक एकलों असो देश चे जीको कभी भी यूरोपियन देश्योस न उपनीवेश नी पायो <hesitation> बनी पायो जब बाकी दक्षिण एशिया देश ब्रिटेन और फ्रांस का कब्जों झेली रहे थो। तब थाइलेंड का राजा चतुराई सु कुटनीती करीकन देश का आजाद रख्यो पर राजा रामपंच का समय में थाइलेंड आधुनिक बनतो गयो और पश्चिमी ताकत सु समझदारी सु समझोतो करी करतो रहयो। जहाँ आज मुग गुलाम बननू नी पड़यो। <hesitation>